सबसे पहिले ते भारतीय और ग्रामीण परिवेश से रहले के नाते हम्मे अंग्रेजी बहुत बढ़िया से नाहीं आवेला। टूटल फुटल अंग्रेजी आवेला और ओने बोल पइला और ओने समझ पइला। एह नाते अगर हम कहीं विदेश में खो गइली तब ऐसने आदमी के पहिले ढूँढे के पड़ी जे हर भाषा समझ सके और हम ओकर अंग्रेजी बोलेला तनी मनी समझ पाई। ओसे हम पुलिस स्टेशन के बारे में पता करब। पुलिस स्टेशन पहुँचि के आपन कुल डिटेल और ओकर बाद रस्ता हम पुलिस वाला से पूछल के प्रयास करब। अगर पुलिस वाला हमार भाषा समझ गइले तब ते हमरे मंजिल तक पहुँचा दिहे। नाहीं ते फिर विदेश में हेराइल के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाई।